Iréégma ni mu sébé kama, ni mu lééni buru mu gwéingna thékine dééti mu jické nkinsone i réégma kuttu, jongu nangh gunaa gwéingne kune. Ni nkinsone ni iréég ma rottu dorong, mu rottu sense, sense gnojuma mune mu rottu dorong mu doortone nangh mu la yick mbamban nangh gwéingne guuru. Ghuna nthéckirine gwéingne gnéétima.